Li Filippini sunnu un paisi tra l’Asia e l’Oceania, ed è un paisi fattu di tanti isuli. Lu tempu è tipicu di li zoni tropicali unni chiovi quasi tuttu l’annu e fa caudu quasi tuttu l’annu. Chissu permetti la cultivazioni di tanti pianti ca hannu bisognu di ‘stu clima comu pi esempiu li banani. Ni li Filippini è possibili jiri a mari tuttu l’annu pirchì la temperatura è quasi sempri di vinticincu gradi.